<hesitation> Fomba fandrahoagna voemba ndraiky ai, <hesitation> alaigna zao le voemba igny ai sasagna madio tsara, de avakeo amnjai ahidignagna rano, de <hesitation> adeboka antoko ani zany oe mamelogna afo anao, de kô <hesitation> vilagny misy anilay voemba misy rano igny izay atao antokôagna akeo de kô fa ritry igny ra oatra oe mbola tsy malemy idignana rano kô zegny oe atô aminizy malemy de kô fa malemy tsar amnjai izy de ataonao saosy aminjai afangaronao le ra tianô afangaro ananjy.